aa katərran gəri do jibe naa aci kuma aa rawa, ja aa ɗəga gəri aa kau, aci pəasaatu anguwan bai, aa wuta du iui ɗa raakan da jibo du. Ammam maa ja vəji jo gəmo gusku budlamu aci ne kampuwai ii raakam amman ma da vəri naa rawa nən ai dlan dəla bai. Amman dai kə da dlam raa kam naa kampuwain aci ye kai aa kunu faayin patau gayi naa gayin aci rəma naa tiike wan əndai nda ramu ma nda raakənyi ii caɗak gu amman maa nda vəri rawa nən, to ja pata rəma naa aci pa. Kəma naa kaasunu <noise> kaakə aci bullamu, doama aci aa raakan ne kawa ii dəviɗ se daci kaa mel gumu kwan danji da yaamo tai, kai mel gumu vaɗ men budlamu aa ya da dlame naa baza ɗa aa tlajmu bai aa nin gəri ii wənduwa gəri amman ba wai aci aa taako naa rawa bai. To ii kunu nda gapta kuwa daaman nda bwi ja laaboor mi waarra rəma naa kamanci gəri ii raakan kampuwai daaman taataru ne əndai nda gapta shirin nən da tli dəsku da dlamu raakan ko gazabi aa dəmu da jibo ci bai, ii ɗo raakan nən taataru nəma naa akshi. Mashirin gərin maalum aima, ndangu əndai maa da raakənyi ii dəsku da dlam kampuwi nən, ii zəgaya ga naa ɗuuta mi warra nutti kəmak shi bai. Amman raakam naa ankal naa kaanadi, da dlam gazbərr buuwa, aa ɗuwatlu bin tiilakək, aa dlan raakan gazbərr ɗuwatlu naa bai amman kampuwi yue bai se tiilakək. Alhamdulillah.